﻿Mopetɨ kuatia yaipɨ yave, ani ou ovae yande yave, ipuere opaete rupi ngarai ndipo ñaja, ñajatako jare mbae jei yandeva, jare mbaeko ikirei oiporu yandeva, jaema yaikuayave, ngaravi yambondovoi supe jokua respuesta, porque yaikua jokiua persona, mbaerakova, kirairako jare mbae jekopeguako ombou yandeva, seve guara, <hesitation> mbaetita jokuanunga yamborresponde <hesitation> cartape yepe